жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
иә достар таңғы шоу жалғастырамыз ыыы бүгін бізде қонақта сәкен майғазиев ағамыз
ы енді сәкен аға мынау мхм инстаграмда сауалдардың бірі былай дейді
неге қазақ туралы көп айтпайсыз дейді неге кейінгі жағдайда үнсіз
ойпырмай а ойпырмай қандай саясаткер мынаны қозғап отқан
өкінішке орай ыыы білсін білмесін сөйлеп қалу керек адамдар көбейіп кетті
өткенде бір жігіт енді жазыпты да енді ерінбей
хабарласып енді артық ауыз бір боқтап ммм
бипіл сөйлегеннен кейін хабарласуға тура келді мхм
сіз де сөйтесіз бе не
жоқ ол бипіл сөйлегеннен кейін қоймай қойғаннан кейін хабарласуыма тура келді де енді аха мәжбүрледі аха
сөйтсем саясаттан жұрдай бір сауатсыз бала енді алла кешірсін артық айтсам мхм
өйтпейсің бе бүйтпейсің бе дей береді өзің немен айналысасың десем ештеңемен айналыспайтын бала екен де
яғни қолы бос өзінің мамандығы жоқ
сондай адамдар кінәмшіл келеді де
әркім өз тірлігімен айналысса бір елбасының керемет сөзі бар ғой еден жуушы керемет еденді жуса мхм
радио жүргізушілер қандай керемет өзінің жұмыстарын білсе әркім өз жұмысын білсе бәрі орнына тұра тұра қалады және өзінің әулетін тәрбиелесе барлығы жақсы болады
мына біреуден талап етіп үйреніп қалған адамдар жаман өкінішке орай
енді айтамын әлгі жігітке мен тіл мәселесін көтергенде бүкіл әуежайды төңкергенде енді тырнақшаның ішінде иә
мемлекеттік талап еткенде кәдімгі твиттері бар ыыы фэйсбугі бар барлығы шулағанда сен қайда қалдың
жер мәселесін көтергенде мен бас көтергенде сен кімнің астында жаттың құдай өзі кешірсін мхм
мен біржыныстыларға қарсы шыққанда сен қайда жаттың
сондай бір ештеңемен менің өмірімнен бейхабар адамдар алып бір нешетүрліні қозғағысы келеді мені тырнақ астынан кір іздеп мені қаралағысы келеді
ондай адамдарға айтқым келеді әркім өз тірлігімен айналысқан дұрыс болады
енді кешегі жағдайға байланысты бір азамат дүниеден өтті иә мхм иә
соған неменеге қайғырып көңіл айтпадыңыз дейді мен көңіл айтсам
төмендегі комментариялардың қандай болатынын пікірлердің өзім жобамен болжап отырмын да
мхм сосын қойшы дедім тек құран бағыштап алладан дұға тілеуімді ғана жөн санадым
әрине әр қазақ менің жалғызым әр қайсысына жүрегің ауырады
ы сосын енді жаңағы ы бақилық болған бауырымыз туралы жаңағы біреу қоймай қойды тағы да неге қозғамайсың деп
ол кісі жақыныңыз ба еді ол кісі жақсы танитын ба едіңіз десем білмеймін дейді
ол кім еді өзі мамандығы кім еді немен айналысып еді десем білмеймін ғой бәрі айтыватыр ғой сол қайтыс болды деп дейді
көрдіңіз бе өзі саяси сауатсыз да не қозғап отырғанын білмейтін адамдар бар да
ол бір енді жақында тағы айтқым келеді жандарым алтындарым осы эфирді пайдаланып
жүректі қараламайық кірлетпейік әсірісе мына коронавирус келе жатқан кезінде құдай бетін әрі қылсын мхм
қазақтың пейіліне қарай біз халықтың санының кереметтігінен немесе әскеріміздің сондай
ыыы күш қуатының мықтылығынан тұрған жоқпыз біз алланың қалауымен пейіліміздің тазалығымен ғана тұрған елміз
әйтпесе мына жағымызда айдаһар мына жағымызда аю аю
иә мысалы алпауыт мемлекеттердің ортасында м енді қазақша анайы болып естілу мүмкін бірақ қазақтың сөзі бұл ұлы сөздің ұяттығы жоқ дейді ғой
ешкіні апа текені жезде деп өмірсүріватқан кезде біз болмайтын жерден атау салып аттандаудың қажеті жоқ
біз білімімізді шыңдауымыз керек біз бірігуіміз керек мхм
инстаграм арқылы әлеуметтік желі де арқылы біреуімізге вызов тастап бір бірімізді жамандап қаралап
былайынша айтқанда бір жаман әйелдің тірлігін істемеуіміз керек
біз бірігіуміз керек керісінше деп ойлаймын сол себепті жүректеріңізді таза ұстап көңілді жүріңіздер
әркім өз жұмысымен айналысқанда ғана біз үлкен биіктерді бағындырамыз рахмет
тамаша енді осы сөзден кейін керемет ән тыңдап үзіліс жасап алайық
иә жаман айттыңыз ғой мен өзім біртүрлі болып қалдым мына жерде отырып алып үзіліс жасағым
жоқ екінің бірінің сұрағы сондай да өзі бірақ енді өзінің
біз де эфирде отқан кезде айтады неге айтпайсыңдар деп иә
енді сондай адамдар бар енді қайтесің үзіліс жасап алайық
таңғы шоу
жұлдыз фм де таңғы шоу
енді жаңа қаржы сауаттылық туралы айттық қой мхм
енді тура сол кезде қонаққа келген ыыы жеңіс есенгелдин қазір бізде эфирде отыр
қайырлы таң болсын енді хабарласқан тыңдарманымыз бар желіге қосайық мирас қайырлы таң мхм
қазір ғана жеңісті айтып отыр едік иә иә иә
уағалейкумассалям қалайсыздар
қош келдіңіз мхм
саламатсыздар ма наргиз ақбибі жандәурен
ы қыздар сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен
о мәссаған біз құттықтамаппыз ғой
сол ғой құтқардың бауырым
жақсы шүкір өзіңіз қалайсыз рахмет рахмет
ыыы келе жатқан жалпы наурыз мерекесі сегізінші наурыз енді әйелдер күні болса да баршамызға ортақ мереке деп білемін
құтты болсын келе жатқан
і және де і сізге қоятын і тілегім және де сіздің репертуарыңыздан бір ән айтып бергім келіп тұр
бірінші сол әннен бастайын
і сол енді соңғы кездері хит болып жүрген жүрегімнің ішіндегі жүрегім деген әніңіз бар
сол әнді айта ғой айта ғой мхм
қысылсам да түсіне алмай жырымды
түсіруге еш хақым жоқ құныңды
айтады екем саған ғана саған ғана сырымды
саған ғана шағады екем шағады екем мұңымды
менсіз сенде көңілсізсің білемін
мен дегенім сен тудырған жыр едің
сен аман бол сен аман бол аман бол
жүрегімнің ішіндегі
ой бәрекелді тамаша рахмет екі адам айтқан сияқты болды ғой көп рахмет
ішіндегі жүрегім
ой бәрекелді жүректеріңіз аман болсын
әсіресе жүректер ішінде жүректерін тапсын деп тілеңіз иә бойдақ жігіттер бойдақ қыздар
рахмет бауырым жақсы
үйленсін сол тілейтін тілегім ыыы жүз жасаңыз бақытты болыңыз
рахмет рахмет ыыы өнеріңізге басымды иемін
рахмет рахмет алла разы болсын тыңдаймыз
рахмет ыыы сіздер осы қостанай қаласына келген кезде де болғанбыз мхм
өзім қостанай қаласынан хабарласып тұрмын ой бәрекелді
алдағы барлық жоспарыңызға шығармашылық табыс творчестволық табыс ііі тілеймін і сәттілік
рахмет рахмет бауырым алла разы болсын
жақсы мирас іхі сау болыңыз
ыыы екі мың он екіде ыыы жоғары жақтағылар алматыны ұмытып кетпесе екен деп сұхбат берген екенсіз
республика сарайынан басқа бізде алаң жоқ қазір концерт беретін деп
барлығы барлығы нұр сұлтан қаласына берілуде
алматы арена халық арена салынды құдайға шүкір енді не керек
жан айқайымыз естілді ғой десең
бірақ негізі сол алматы аренада концерт өткізу ыыы кішкене
акустикалық жағынан өте қиындықтар тудырады мхм
ыыы ол мәселелер қозғалып жатыр енді айтып отырмыз ғой әкімдікке мейрамбек
ыыы хабардар болғаннан кейін біз ы ойымыз да алдағы жоспарларымыз да барлығы бір
ол ниеттерді алла нәсіп етсе мүмкіндік болса ы бюджет қарастырылса ол мәселені де көтеру керек
ыыы ал енді қазір түркістан қаламыз да ыыы көркейіп гүлденіп келе жатыр
ыыы сол орайда жасалып жатқан жұмыс аз емес деп ойлаймын
мен әлі күнге шейін таңқаламын осы былтырлары ыыы жасыратыны жоқ ойбай жердің бәрін қазып жатыр
төле би мынандай анау жер мынандай деп трубалар не істеватыр иә
бір ыыы қазына іздеп жатыр ма деп кейкесін әңгімелерге дейін айттық
сонда біреулер жаңағы әлеуметтік желі арқылы осы әңгімені айт
сонда мен іштей тағы да жаңағындай қоя салдым да енді құдай өзі кешірсін енді басышылық сол жерден бір
алтын немесе бір күміс іздеп жатқан жоқ қой осы әйтеуір елдің игілігі үшін бірдеңе жасап жатыр ғой деп жұбаттым да қойдым өз өзімді
енді біреудің сөзін сөйлейін десең бір біреудің бір ы қолшоқпары сияқты болып адам сондай ыңғайсыз жағдайда жүресің өкінішке орай жаныңды шүберекке түйіп
сонда осы менің шарапат деген көмекшім айтқаны бар ту мынау аль фараби мен саин көшесінің астындағы мынау жаңағы
развязкалар дейміз ғой жаңағы жолдың тікелей өтіп кететін кептеліс жоқ
осы жерді жасаған адамның атасына мың рахмет дейді де мен айтамын
сен ол кезде әлі алматыға келмеген едің деймін осы он он бес жыл бұрын осы жерді қазып жасап
кептеліс болып айналып өтіп жатқанда бәріміз боқтағанбыз деймін де өкінішкер орай мхм енді батасын алыватырмыз
сол сияқты қазір жерді де қазыватқан яғни ы жаңағы қыстың қамын жаз жаса деген сияқты жазда дайындалып жатқаны ғой
кейде бір сабырсыздық танытып кетеміз де мына жер неменеге жасалмай жатыр мынау неге болмай жатыр деген сияқты
өзім әсіресе енді мынау ыыы өнер академиясына барып қызметке тұрғаннан кейін
ауырлықты өзім сезіне бастаймын мысалы әкімдкке де басқа да жұмыстармен кіресің ғой бір мхм біреудің сөзін сөйлеп сойылын соққаным емес
жігіттердің кәдімгі онлайн бір бірімен хабарласып анау жердің асфальты төселді ме анау жер қалыңдығы осылай болсын деп кәдімгі жан
жаңағы қарбалас жұмыс жасаватқан көзіңмен көргеннен кейін кейде аяп кетесің
не естіватқан жақсы жаңалық жоқ жаңа бағана бір кәмшат деген қарындасымыз хабарласты ғой иә
медиктер туралы да неше түрлі жаман ы қауесет әңгімелерді айтады бірақ ыыы қаншама жасылық жасап жатқан қаншама адамдар бар
өкінішке орай ақ пен қара сияқты күн мен түн сияқты өмірде неше түрлі жағдайлар болып жатады
сол үшін көбіне ағын көруге тырысайық ниетімізді тазалайық дегенім сол ыыы
үзіліс дейді тыңдап алайық қазір ендеше су жаңа ән сәкен ағамыздың орындауында неге әні әннен кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм де таңғы шоу
жалпы дейді осы өнер адамдарының қаржылық сауаттылыққа деген көзқарастарын біліп көрсек қалай қарасыз дейді
тақырып болсын соңғы жағдайларға байланысты дейді жеңіс мырза
ыыы жеңкебай сұрақ өте орынды
енді өзіме келетін болсам қаржылық жағынан өте сауатсызбын мойындайын
ыыы ақшаны қалай үнемдеп жарату керек немесе қалай табу керек деген сияқты өнерге онша басымды ауырта бермейтін азаматтардың санатынанмын
тіпті көлігімнің қанша тұратынын қалта телефонымның қанша тұратынын м пәтерімнің жаңағы шаршы метрінің м қанша екенін білмейтін адаммын мхм
егер әрине керек болса білу үйреніп аласың ғой кез келген
кім айналысады ол шаруалармен
ол шаруалармен ііі інілерім айналысады балам айналысады
сәкен аға сізде несие болып па еді
несие әулетімізде болды әлі күнге дейін бар өкінішке орай әлі де төлеп келе жатырмыз сондай қиындығын көрдік
ы алла тағаланың харам еткен дүниесі ешқашан хайыр бермейтінін айтқым келеді
осыдан бәленбай жыл бұрын бір керемет сұхбат алды мен қостанайда ма екен
бір керемет журналист ыыы ол бір жаңағы өнерге қалай келдіңіз ііі деген сияқты әңгімелер емес керемет сұрақтар қояды екен мхм
сонда анау жігіттің сұрағы қарызыңыз бар ма деп бастады да мхм
мен сонда ыыы айттым ыыы осындай әлі несиеміз төлей алмай жүрміз деген сияқты айтқанмын ғой
мен ол жерде мақсатым ешкім несиеге ұрынбаса екен деген
біз қазір өкінішке орай қалта телефонды да кез келген нәрсені ммм шамалы пайыз болса да ол енді харам болып саналады ғой мхм
сондай дүниемен кейде болмайтын тұңғиыққа батып кетіп жатырмыз да
сол мәселе сабақ болсын деген ниетпен айттым да
өзіңше былайынша айтқанда бір қазақтың атынан ат үркейтін тобысың толағай табыстарың бар
соның өзі жетпейатқанын соның өзі несиеге кетіп жатқаны былайынша айтқанда осы уақытқа шейін тек қана пайызын төлеп келгеніміз м былайынша айтқанда бармақты тістетеді де өкінішті де иә
ы үлкен сомадағы ақша өкінішке орай бірақ қателік болды
ыыы кейде ойлайды ғой айтып отырмыз ғой өнерде жүрген адамдардың ешқандай проблемасы жоқ деп ойлайды
өткенде де бір ы әлеуметтік желі арқылы халыққа сондай бір жауап бердім ғой
қаншама өнер майталмандары қаншама қиындықтар көріп жатыр пәтері жоқтары үйлері жоқтары бар туысқандары қарыз адамдар бар
оның барлығын мысалы мен қаншама жақындарыма жақсы жақсы үйлер алып бергім келеді үй салып бергім келеді көмектескім келеді
ауылда да қанша ағаларым бар
ыыы былайынша айтқанда былай тартсаң ыыы арба сынады быйлай тарсаң өгіз өледі
енді бір сөзбен айтқанда былай тартсаң былай жетпейді деген дүние ғой өмірде
сол сияқты қаржылық сауатсыздық ііі жеңіс мырза менің басымда бар
неге десеңіздер тағы айтамын үнемдеуді білмеймін
ыыы сол жағынан келгенде мүмкін білмеймін енді алланың берері таусылмасын
бұны берген алла тағы да берер деп менің бауыржан деген ағам айтушы еді сол сияқты
ыыы аллаға игі артып бізді ризықсыз қалдырмайды деп кейде соны үнемдемейміз де қарамаймыз да бетіне
несібесі бар деп жатамыз ғой әрбір адамды
сәкен аға сіздің дауысыңызға ғашықпыз ғой дейді рахмет
бұрын інімнің шашын сіздің прическаңыз сияқты ы қырықтыратынмын дейді
енді баламның прическасы алла разы болсын сізге дейді
осыдан тоғыз жыл бұрын сұхбатта бір радио ашқым келеді депсіз
о сондай бір идеяңыз болып па еді
мейрамбектің де арманы сол радио ашу
неге қол байлаулы ма не болып қалды десеңіз сіз айтасыз енді әй ол жағы қатты қымбат қой деп айтыпсыз
екі ақ радио бар деп ол кезде сұхбат берген екенсіз
шалқар мен қазақ радиосы ма иә иә
енді құдайға шүкір қазір жұлдыз фм ашылды ыыы оған да қуанамыз
гәкку фм ашылды қаншама енді өздеріңіз әріптестеріңіз иә
одан бөлек қазір интернет радио деген жақсы болды ғой иә біздің өнер академиясында интернет радиосы іске қосылып
ыыы бір жақсы жұмыстарды қолға алсақ деген ниетіміз бар мхм
айтып отырмын жаңағы шығармашылық бірлестіктің ы жаңағы көптеген жұмыстарын жолға қойсақ деген мақсатпен жаңағы ректорымыз жұмыстарды қолға алып жатырмыз мхм
екі мың он алтыда мәдениет министрі болғым келеді деген екенсіз
кейбір өнер адамдары ыыы айтады мен егер кабинетте отыратын болсам өнерім қалып қалады дейді
мәдениет немене дейді министрі министрі
не депті дейді ы мәдениет министрі болғым келеді деген екенсіз
қой құдай сақтасын мен болғым келеді деп айтқан жоқпын сіз бол десе қалай қарар едіңіз деді
мен айттым ыыы бұрындары тіпті қашатынмын осы қызмет деген дүниеден мхм
ы бірақ кейіннен келсек жаңағы мысалға өткенде де айтыватырмын ғой ұстазы жоқтың ұстазы шайтан деген
егер сен мектеп ашпасаң басқа көлденең көк аттылар келіп мектеп ашып біздің жастарымызды басқа арнаға бұрады иә иә
егер сол қызметке мәселен сен бармасаң басқа біреу келеді деген сияқты дүние ғой иә
сол сияқты мысалға мен республикалық эстарда цирк колледжіне бибігүл ыыы нұрғалиқызы апайымыз
ыыы нүсіпжанова мені дәріс беруге шақырған кезде мен бас тартқан болатынмын
сол кезде ол кісінің айтқан әңгімесі сәкен егер сен бас тартсаң жұбаныш жексенұлы бас тартса ы медеу арынбаев бас тартса
сонда кім дәріс береді айтшы айналайын деген кезде сол кезде мен жібіп сонда жұмысқа барған болатынмын
ол кісі шынымен мені қамшылады ы қанаттандырды деп айтсам болады
содан кейін ғылымға келуіме де өнер академиясына келуіме де арыстанбек мұхамедиұлының септігі көп болды
сәкен осы қара шаңыраққа ие болатын сендер емей кім қазақисің жүрегің өнер деп соққан жүрегің қазақ деп соққан сен сияқты азаматтар болу керек деп
ы магистратураны да оқып ал докторантураңды оқып ал деп сол кісінің қамшылауымен келдім деп айтсам артық емес
сосын жаңағы ы проректорлық жұмысқа да асхат маемиров мырзаның өтінішімен келдім
маған деген сеніміне рахмет
мен ешқашан біреудің есігін қағып мені жұмысқа алыңызшы деген емеспін ұсыныстар келді
ыыы жеті рет өлшеп бір рет кестім ойландым ақылшылармен ақылдастым
ы қабырғаммен кеңестім алладан дұға тіледім истихара оқыдым деген сияқты сөйтіп сөйтіп келіп мен осындай шешімдерді қабылап жүрдім
сол себепті і министр боламын деп айтқан жоқпын
бірақ егер ұсыныс жасаса ыыы кім біледі қазақ қоғамына қазақ өнеріне пайдам тисе келген болар едім деп айттым мхм
оу дейді қазіргінің ұлы адамы деп айтсам болатын шығар шымкент деватыр
жақсы тамаша бір ән тыңдайық әннен кейін жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де
ал жалғастырайық енді
иә жаңа бір сұрақ келген болатын сәкен ағамызға жалпы осы әлеуметтік желілерде ыыы лоторея ойнататын жұлдыздарға сіздің көзқарасыңыз қандай
көзқарасым қандай болуы мүмкін енді өзім туралы атып кетейінші маған ондай ұсыныстар өте көп түседі мхм
он миллион бере қоямыз он бес миллион теңге бере қоямыз деп
машина ойнату туралы басқа
сол кезде енді біріншіден енді жаңа ерген қажымұқанұлы деген менің жақсы аға досым бар ақылшым бар және ұлым қаржылай сауатты ммм
кимэп те ыыы финансист өзі
болғаннан кейін ыыы қаржыгер болғаннан кейін ол мәселелердің барлығында әке мынау былай мынау былай деп бәрін ақ қарасын ажыратып береді
оны тексереді кейде білмейтін нәрсесін ыыы анық қанығына жетіп
сол орайда мен көбісінен жаңағы әсіресе тауар айналымы жоқ дүниелер болады ғой сондайлар көп ақша ұсынып көп ұсыныс жасайды
соның барлығынан бас тартамын өйткені ыыы жалғыз өзімнің емес қаншама үш миллионнан аса енді алла нәсіп етсе үш жарым миллион болатын болса
сол адамдардың обалына қарғысына қалғым келмейді
өйткені өзіңе сенімді болмағаннан кейін ондай дүниеге мен қадам жасаған жоқпын құдайға шүкір
ыыы ал енді жаңағы әль хада қара зере компаниясы өзімнің компаниям серіктес үш адам азамат болып жұмыс жасаймыз мхм
ы жаңағы иә ерік тастанбек ыыы әрсен құсайынов осы үш адам бірігіп бастаған жобамыз
сол себепті сол ұсынған өнімдерді ғана мен жарнама жасаймын мхм
ы қалған дүниелерге былайша айтқанша енді шынымен өзім көзім жетіп ы пайдаланған тұтынған дүниелерімді былай ыыы кеңес беруім мүмкін
ы бірақ басқа жарнамалап біреуді үгіттеген емеспін
ал сәкен аға кітап жазып кітап сатып сосын лоторея ойнататындарға қалай қарайсыз
жандәурен
енді кітап жазу да ыыы үш түрлі дүниемен келеді мынау мұрат әуезов деген әкеміздің бір керемет
дін туралы діл туралы керемет кітабы бар сол дүниенің ішінде жазылған
ыыы бір ы европаның бір ғалымдарының бірі ғұламаларының бірінің жазған дүниесі
онда айтады ыыы адам і әдебиетке ы әртүрлі себеппен келеді дейді үш себебін анықтайды
соның ішіндегі бір себебі сол басынан өткен оқиғаны естелік есте ретінде жазу немесе бой алдырған қателігін қайталамау туралы дүниелерді меңзейді мхм
сол кездегі енді айтып отырғаның ыыы бағыланның дүниесі ғой енді
бағлантай енді ақ пен қара деп жазған кітабында біраз нәрсе түюге болатын сияқты
керісінше көп адамдарды жамандықтан тыйғысы келіп жасаған дүниесі мхм
бірақ өмірде өкінішке орай ақ пен қара деген сияқты өмірдің қиындығы мен қуанышы қатар жүреді
кейде шалыс баспаймын десең де қателесетін кездеріміз болады
ыыы бір орыстар айтып жатады ғой черная полоса жизни деп бір өмірде бір сондай өтпелі кезеңдер болады ауыр сәттер болады
бір сен ұрынбаймын десең де сондай жағдайға ұрынып қалуың мүмкін
құдай бетін әрі қылсын бір жол апатына түсіп қалуы мүмкін
физикалық тұрғыдан да немесе моральдық тұрғыдан да ауыр соққы алуы мүмкін
ондай дүниелер менің де басымда өтті мысалға
айтайын дегенім жаңағы оқшауланым кәдімгі жұрттан бір
артық әңгімелер естіп өзіңнің ақ екеніңді дәлелдей алмай
шарасыздық танытқан кездерің болады сол себепті
бір кейде кейбір бауырларыма інілеріме қарап жандарым ау деп аяп кетемін де олардың жүрегі таза ойларында ештеңе жоқ
кейбір адамдар сондай қателікке бой алдырып қойды шалыс басып қойды
сондай кезде м алладан дұға тілейсің жақындарың үшін достарың үшін жалпы қазақ үшін
сол себепті тағы айтамын енді жүректі таза ұстау керек
бәрі өтеді кетеді
кітап туралы айттық қой енді музарт және мейрамбек туралы кітап жазғым келеді сол бір арманым деген екенсіз он жыл бұрын
сен музарттанушы екенсің негізі
ыыы кітап жазуға болады екен саған ендеше
жақсы естелік естелілер қалдыруға болады екен
ыыы әрине енді бірақ менің осы жасайын деп жүрген дүниемді арман дүйсенов деген күйеу балам жасауға дайындалып жүргеннен хабардар болып қалдым аяқ астынан іхі
арман дүйсенов қолына қалам ұстайтын болса сәкен қоя салу керек қой кеме кисек қайық жолдан судан шығады дейді ғой мхм
сол себепті арман дүйсенов ол кітапты жазатын болса мен өнер майталмандары туралы ештеңе қозғамай ақ қоюыма да болады деп ойлаймын
әйтпесе енді мейрамбекті енді мақсатты меннен артық білетін адам жоқ шығар
үзіліс жасайтын уақыт екен мхм
ән тыңдап сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
ұмыттың ба
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
енді сәкен аға кезінде музарт туралы деректі фильм шыққан екен
бірақ ол сіздердің көңілдеріңіз
сөйтіп і ютубқа салып жіберіпті біреу
енді не істейсіздер енді музарт туралы бір
жоқ енді болашақта болатын шығар деп
айбар ұлжай түсірген болатын бірақ енді шыны керек жасырмай ақ қояйық оны әлі де бір монтаждап асықпай жасап
жаңа ы бояп деген сияқты әлі де бір тұшымды дүние жасаймыз деп ойлағанбыз өкінішке орай үлгірмедік
бір кәдімгі фильм қылып шығарсақ деген тіпті
қазір ұсыныстар бар көркем фильм түсіру мхм
бірақ ыыы білмеймін енді ол қаншалықты маңызды
ыыы қаншалықты актуалды деген сияқты иә
сол себепті иә ондай жағдай болды
енді болашақта көре жатармыз иә ал енді жерге түсіп кәдімгі мына жақта
жоспар туралы айтайық енді
сұрайықшы сәкен аға сізге енді сыйлықтар көп сыйланатын шығар
өзіңіз де сыйлық сыйлайтын шығарсыз соның ішіндегі ең ерекше есте қалғаны сізге сыйланған сыйлықтардың және де ммм
сол ғой қызығы басқа не жандәурен бізге қыздарға қазір ең өзекті мәселе сол болып тұр енді
қызық әңгіме есіме түсіп кетті де мына жаман бергенін айтады деген әңгіме болмасын іхі
ы пекин қаласында жүргенімде осыдан он жыл бұрын коронавирус жоқ кезде деп қойсаң иә
ы бір ыыы не деп айтатын еді шубыны не деп ішік па
бір ы бір өзіме бір стильный бір мұқасан қыдырәлі ағаларымыз киіп жүретін бір әдемі стильный шуба алайын деп ойладым да кірдім
сөйтіп едім енді жоқ болып шықты бір сөзбен айтқанда мхм
қарасам ыыы бір үлкен қыздар шуба өлшеп жүр екен
сосын қарадым да так і сөйтіп бір әпкеме бір жеңгеме ммм сосын анама енеме төрт адамға жобамен қарадым да енді
размерлерін білемін ғой қарадым да
бір қыздар жүр екен кешіріңізші мынаны киіп көріңізші деп жас ерекшеліктерін бәрін ескере отырып
төрт шуба төрт адамға алып келдім мхм сол жақтан артынып тартынып
неге десеңіздер бұл жерге келіп шуба дүкеніне барсаң анам да енем де төрт табандап жатып алайын деп тұр да алмаймын керегі жоқ балам жағдайымызды ойлайды
бармайды ғой алмайды мхм сосын әдейі қытайдан артынып тартынып ерінбей алып келдім де
бір ғажабы сол төрт адамға менің алып келген шубаларым бірдей шақ келе қалды
жараса қалды қуана қалды соған қатты қуандым
ііі бір сыйлық дегеннен кейін сол есіме түсіп отыр
ыыы ал енді жаңағы көп сұрайды жүрегіңіздің ішіндегі жүрегіңізге қандай сыйлық жасайсыз деп мхм
мен айтқан болар едім тек қана сегізінші наурыз емес әйел азаматшалары үшін аналарымыз үшін әрбір күннің әрбір сәті әрбір секунды ыыы мерекеге қуанышқа махаббатқа сезімге толы болу керек деп ойлаймын
сол себептен сегізінші наурызды зарықтырып күттірмеймін кез келген уақытта керек нәрсесін сатып алып кез келген уақытта сыйлық жасауға дайынмын
сол себепті әрине сегізінші наурызға да қаржылай беремін
өзі керегін қалап алады
осы жылы енді алматыда болмайды екенсіз
бұл жылы алматыда болмайын деп тұрмын
бірден жоспар туралы айтып өтейк мхм
жоспар сол сегізінші наурыз орал қаласында
ммм тоғызыншы наурыз ақтау қаласында өзім жеке ән кешіммен бара жатырмын
нұрсұлтан деген керемет әнші бауырыммен бірге иә
ыыы әлеуметтік желі арқылы хабардар боласыздар
сол дуэтке тұсаукесерге үлкен мерекеге берекелі кешке келіңіздер дегім келеді
бірақ енді өкінішке орай оралдағы концертіме билет жоқ
ыыы ақтауда күтеміз алла нәсіп етсе мхм
енді ыыы дәл қазір тұсаукесер
ыыы шымкентті көрсетіп жатыр енді мына жерде нұрғазы
а шымкент деген сөзі мына жерде икстил уақыт болды деген сөз
айтпақшы қоштасатын уақыт
вариант деп ойлап қалмаңыздар икс деп көрсетеді уақыт бітті деген кезде мхм
икс деген соң біз шымкент дейміз
баршаңызға рахмет ыыы жандәурен наргиз ақбибі і алтындарым бақытты болыңдар
адал жарларыңды табыңдар әумин
і мереке құтты болсын көктем мерекелері наурыз келе жатыр
ыыы жадырап жайнап құлпырып жүре беріңдер
қаншама жігіттің арманысыңдар адал жар кездессін жанымдарым
барша қазақ халқына басымды иіп рахмет айтамын мереке құтты болсын
бәрекелді ендеше достар бүгінге таңғы шоуды осымен аяқтаймыз үш сағат көлемінде тікелей толқында болған ақбибі хамидолла наргиз ибрагим және мен жандәурен мәди
і бүгінге мен қоштасамын
а жоқ сәлем саған туған ел бағдарламасында
ал мен кешкі шоуға дейін
мен қоштасамын енді мен сабаққа барамын
жақсы дәл қазір тұсаукесер сәкен майғазиев і жүрегіңе айтшы әні тыңдап бағасын беріңіздер
сәкен аға көп көп рахмет шығармашылық табыстар тілейміз
таңғы шоу